Pank ko ole kikonoree <hesitation> rapishek ako yatok le ipe piik rapishek kwai yakako pas a pas, koipe ipkekonorchi ing' yundok, asokotesak anan kosiu <noise> sima simapaishe kwai tukuk chotok chemo chemo chemosikchi, <hesitation> kasit nekiyae eng' pank, tukuk che yae piik eng' pank ko kiit rapishek, <hesitation> kicher rapishek, ke kekonor rapsihek, kesom rapishek chenyekepaishe ake <hesitation> ee kita ake kora koo ke- ke- kero kele rapishek ata chemite, <hesitation> ki kesup kele mite inai ile <hesitation> rapishek ata che makatin ikonor anan chemakatin si sinyoru chetos isoom, <hesitation> ki kita ake kita ake kit- kita ake kora ko <hesitation> nekiai ing' in bank. ko kicher rapishek akee kinyer rapishek chipkepaishe, kongoi mising.